पुर्तगाल के खाना मजेदार होथे। ओकर खाना म मछली मांस अउ सब्जी के स्वाद मिलथे। ओकर संस्कृति अउ भूगोल के कारण ओकर खाना खास होथे। पुर्तगाल म मछली बहुत मिलथे जेमे एमन मछली अउ। मछली के सूप बहुते पसंद करथे।